Lwamwiso ndilya amaogo, amaogo gala vili livye ndilya, ndikakestsile, ndisukile, ndisemwise, ndivie nditerike. kajeuwe, ndisopile umwinyo, ndisopile amafuta, kavie kapie pawusiko ndinywera itschai, ndisie pamunyi ndirye uwugale, ukalola ndivye nditereka, takarie namalaki, ndikandaila amalaki ndyungwa amalaki kala, ndisukile, ndyandaile ikivya, nditerike. Ndivie ndikositse, kapie, nditolile ihi isufuria, kwajili jakulunga, tatorie ikitunguru, titorie amafuta, titolie inyanya, titolie umwinyo. Ndilie ndilungile, sijilungimba mpaka tayari, nditore isufuria jaugale, ndisukire isufuria jaugale, nditengire amakasi, kavie kajiwa amakasi gala, nditolile uwunga, ndivi ndisopie uwunga wujeuwe, wiwuje wulengu uvusuka, ndisukile, ndisukile wuvie wupie, ndipue, pivie twipue, twivye tayari kwakurya tupukwie amavoko, tutenge ukurya, kive ikyakurya kundi kulie mara jamwiso.